Ko fiyaangu ngal, sabu fur waawi hokkude teddungal e nguurndam, ko teddungal e rewɓe kadi. Kadi, fur ngoodi njifti ɓe waɗi e hoore kadi sabu ɓe waawi jaɓɓude sabu heɓɓude teddungal ngal.